Ny loko manga mazava de midika zavatra mivelatra sy midadasika be izay tsy hita ny fiafarany, ny tonga ao an-tsaiko voalohany kosa de ny ranomasina io ary koa ny lanitra.